द द्ज्न्ग् ल्ग्न् ओ ल्ग्नि क्ससिन् ओ तअ ब्ल, द द्ज्न्ग् देय् ल्न्ग् न् ग्लस् ध्ये <hesitation> ब्ल। बे ग्लस द्ज्न्ग् यक्सैनि प्रए, न्ग्र्न् तिये, बर्गो नने, गुल् नने, बै बै। द बे बैन ग्लस् क् द्ज्न्ग् द ल्ग् क्ससिनि न्वो दुअ, द बे ल्ग् क् द्ज्न्ग् म रैज् <hesitation> द्ज्न्ग् बुन्ग। द फर्स् द्ज्न्ग् द्जित ग्लस बैगन्, द ल्ग् अफैवत, द्ज्न्ग् बैब ब हम नन्गन्। द्ज् द्ज्न्ग् ल्ग् क्ससिनि न्वो अफैद, द्ज्न्ग् <hesitation> यक्सैनि फ्रएबे, न्ग्र्न् तिये, गुल् नने, बै बै। द ल्ग् क्ससिनि न्वो <hesitation> दुअ।